والله يا ختي، لو نختار، نفضل نفقد مفاتيحي على هاتفي. الهاتف فيه كل شيء، من صور وذكريات لمعلومات مهمة. أما المفاتيح، نقدر نبدلهم بسهولة. لكن الصدمة الكبيرة تكون في فقدان كل ما هو موجود على الهاتف، يعني تحس بروحك فقدت جزء من حياتك.